Raha araky ny fahalalako gny lokon'ny maso zao, gny matetiky fihitako moa zao de mainty ndraiky marron, zay zao gny fahalalako azy.